في أحد الأيام عثرت قطوة فضولية على قلادة سحرية كانت تلمع وشكلها وايد حلو فجافتها اهي ورفيجتها القطوة قعدوا يجربونها شلون- شلون يستخدمونها لين في النهاية طلعت انه اهي تطلع لهم اجنحة حق يطيرون فاستخدموها وطاروا و- وبعدين جافوا انه اهما يعني وايد مميزين عن باقي القطاوة